Laha hentea aminy ñy lafiny voajanahary, <shushes> afaky miay tsy misy teknôlôjy ñ'olo; <shushes> fotony: -Taloha tañy ñ'olo tsy <shushes> raha nampiasa raha reñy <shushes> fe nifandray soa avao, <shushes> nilamy <shushes> ;fa aminy ñy fiaiñatsika henaniky zao <shushes> <shushes> sarotsy ñy tsy hiay <shushes> tsy misy tekinôlôjy ,satria raha reñy fototsy ñy fandrosoan-tsika henany <shushes> ro mampirindra ñ'asan-tsika <shushes> mampilamy ñy fiaiñan-tsika.